ʻO Ford, Honda, Audi, BMW, Buick, Cadillac, Subaru, Toyota, Volkswagen, Chrysler, Mazda, Nissan <hesitation> Tesla, Bentley, Dodge <hesitation> Hyundai a me Kia nā ʻano kaʻa.